Mi yiɗi kugam ɗum hosata wakkati am masin ɓe chaka am nasta chaka am ɓe iyalum kugal dum miyahata ɓe law ɓo mi umma be law.